أقدم هوايتي وهي الرياضة، <hesitation> بدأت ممارستها لما كنت صغير كنت دائمًا أحب الرياضة وكنت أقضي ساعات في تعلمها وتجربتها، أول مرة بدأت فيها كانت في النادي <hesitation> مثل أن أحد الأصدقاء عرفني أو كان عندي شغف داخلي بتجربة شيء جديد، من وقتها صار جزء كبيرًا من حياتي، دايمًا كنت استمتع بكل لحظة فيها.